Safar doga junani ashra, dunia malleka iribachi nani, dunia malleka ina doga juu mana doga jukani, kulu wea tariga muayan log in dunial ishafi, fa ini ni gon nanni mani ni gon nalinan muhimma, lano kulu wea tarin nannea fekirn mujbil ishi, ichi ku ju nachikan goni in urin kauwe, wida kik kani irkina ayname, ingun menga isin galaka, uosi kon dari mas ikon dari besi mask maska dawina soki.